جنوبی کوریا ہنٛز ثقافت چِھ واریاہ عوامل سۭتۍ متٲثر، بشمول کنفیوشس ازم، جوزون خاندان، تہٕ روایتی کوریائی ثقافت: جنوبی کوریا چُھ ثقافت تہٕ روایتن منٛز جڑتھ۔ خاندان چھُ ثقافتُک ساروِی کھۄتہٕ اَہَم پہلو ییٚتہِ مول گَرُک سربراہ چھُ۔